Noy kollirta suka fa fama fittinirga bindi hono a windi ɗereji maɗa a yiɗi ɗi taffite kadin, taffowa bindi ngan a anndi e wodi bawonɗo be ɗun. Ɗo bo suka on a hollan on ni no nyirde, e huɓɓirde, kadin kollaɗun condi ɓalere latindi kayri woni dawa to ni wala fu ko a watti fu ɗerewol ngo wurtoto bindi bindatake e muɗum, sai kollami no lati e fecce-fecce, kanga wona e ka jangi non, jukkontirande kaɓɓontira nde nga waɗa fecce-fecce, to ficcete no kuntontira, kadin toy tigge ɗen no ɗe gollirta.